ngom karena na gam gena sema gohu, gohu gena ngom na gam toma tidore nena, gohu gena ngom toma tidore nena garaki ena sorai. Bolo ua ngone oyo se daso se koi ge ena saki foloi.